Kalau- kalau manfaat sikat gigi e. Kalau sa ini kan biasa makan pinang. Makan pinang kalau makan pinang enak tapi efeknya itu kitong pu gigi warna merah. Nah, kalau tong gigi warna merah orang lain juga tidak baik begitu. kelihatan tidak- tidak <hesitation> kelihatan tidak bagus. Makanya biasa sikat gigi. Kalau mau sikat gigi itu sa paling senang pakai odol itu odol dari pepsodent dari daun sirih itu enak kalau pakai karena ada rasa sirih-sirihnya. Kan tong makan pinang juga pakai sirih juga jadi sa cari odol yang begitu. Jadi selesai makan pinang biasa sa sikat gigi supaya gigi tu dia tidak warna merah. Kalau contohnya kalau tong ke papua itu pace-pace papua pu gigi tu banyak sekali yang merah karena itu makan pinang tu tra tahu sikat gigi. Jadi penting sekali sikat gigi. Terus selesai makan juga tong sikat gigi biar gigi tidak bau terus gigi tu dia bersih juga. Karena kalau ada sisa-sisa makanan kan itu bisa bikin gigi berlubang <hesitation> penyakit-penyakit gigi segala macam. Jadi sikat gigi ini penting sekali. Kalau pengalaman tra pernah sikat gigi itu ada. Itu bukan lupa bukan apa itu cuma macam malas saja sih. Karena waktu itu sa anggap sikat gigi ni dia selain membersihkan juga dia kasih harum tong pu gigi jadi. Jadi waktu itu sa makan pinang, kalau tong makan pinang itu dia pu kelebihan itu tidak ada bau mulut karena pinang ni kasih hilang bau mulut. Jadi sa macam su makan pinang jadi sa rasa tidak ada bau mulut jadi sa ah tidak usah sikat gigi sudah, jadi sa tra perlu sikat gigi lagi. Cuma itu sa jalan tapi macam pernah ada to sa pu teman perempuan yang orang papua juga da tegur, ko harus sikat gigi biar itu jalan itu gigi jang warna merah itu. Memang napas tidak bau cuma tong pu gigi ni warna merah jadi orang lihat macam kurang bagus begitu.